A re reho otha oro foro oho <noise> who te kpo obo iki who je de otha who ve reho foro oho who re ie ho <noise> who ve je reho woze imidhe so a te de otha ze a ve reho weze imidhe ave rehie foro eho a ve reho ho a je ho no a re to tale a re wo kpo obo uwuo a te re hoie foro eho no e te fo no a ve wha vre ree a re otha tu oware kpobi no wo bi ru ababo otha oo work ko ho keme no otha wo iruo rie no ore ru ke ohwo akpo otha who re ho otha who ro weze imidhe otha who ro foro eho otha whoro lu owate kpobi no who bi lu ababo otha who sai nya na